Nkyɛ m'enyi bɛgye ho paa dɛ aberbiara menya edziban edzi kyɛn dɛ minnya nda nnda. Osiandɛ, sɛ kͻm dze me aberbiara a, sɛ nda anaa m'enyi koraa kum, munntum na maaka m'enyi mpo egu do na maada. Ntsi mɛpɛ dɛ aberbiara no, menya edziban edzi na mamee. Na sɛ mennya nda mpo a, mepɛ. Sɛ m'enyi kum na kͻm dze me a, munntum nnda.